Te yajcuju te yajcuju ca pecam jate cuando u wutpa te yajcu yaji yaji tun nuespa ca una yampana jujcuwu te isu tugay ca ura iteji pi wuti cuy y te wuti cuy te te u numjacsucu te este ceiba te wuti cuy te pasadu wuduypa y pasadu wuju min amu te cuy nete wuti cuy cab pi wuju tsucpa te yajcuju ca paac aca y cap ca nas isu cab pasadu wuju muuk ajpa cab ca amate amate isu nas y minpapu ca aja cuy cab si wuju cuy tsaputs cuy cab wuju cuy cab wuduyshucpa wati cuy tugay y min papu caji ca nete ca este. Anasa ne tsucpa caji anasa ne tsucpa te yujcu nete y cab wuduyshucpa nete tsucsucpa wuju tsucsucpa chiuypa cay tum wuju tum chiuypa y minpa tudu caji nupu cab wuju cuy cab wuti cuy y pi puji tsucpa cuy chiuypa como como tujta'an wujtujta'an uy trusu chiuypa ca cuy uyje cab valetsucpa para este uy cuando pun is justpa y minajpa tucju cab maaypa ca cuy nete y suju te wuti cuy nete te yaj cuju teji y pi wuju ca cuy tugay pi wuju tsucshucpa wuju min win amu tupa ca yajcu ca cuy tugay porque ang waye tsucpa y de caji ca nuu minpa ca nuu wa tutsu pac te wa tutsu tejia cab ca wuju cuy cuy caja ca yajcuju.